اخر اسبوع عن حاصل اني نشبع بالنوم اني نعدي وقت ماصحابي لنلعب معاهم نحكي معاهم ننجز معاهم اللي نكون على طبيعتي عاللخر معاهم هاديكا احسن نهاية الأسبوع واحسن برامج نخرج معاهم ندوروا نحوص هاكايا ونتفرهد ما احسنش من بالنسبة لي انا ما احسنتش من برنامج هذا في اخر الاسبوع يعني حتى مع العائلة الموسعة مساج.